Efanyi ayong ekaas lo edukan. lusao ngoboro aladukan ayakar ngakirei kang ayong nabo ngesi etani adukan ngolo kengarakirit ayong ka ngikatunga. Lusao edukan ngolo ataanyuneta akimiy na imujio ataanyunete ngaropiya na esukul ngaropuya nguna ingarakinito tani ayaar ngitunga losibitaria ngutunga hiedekasi ka ngiberen lueyakosi ngache saini egilialario ngibarengulu togelere ngiche buro karai lu esukul. Ngasairi ne emamakar akiyimiy egelario ebarasit taanyunae ngaropiyae ngina togielero achekimiy tanyamae ngache sairi ngibaren ngulu kinakinito sua ngakile ka akiringi. Akiring ngina lanyuni. Yong maybe togielarae. kuhusarae alf taanyunai ngaropiyae. anikeanyun ngaropiyae. ngaropiyae nguna kingaraku ngitunga anairi togielere karai ngamiya kimusere. Alafu edukan lo murt tani ihere nebeyo ingarakirut ngitunga. arai ibere babo nibatishao tokona alalakete ngidukanin kaneke lanyuni iyong ngitunga lukaalak ayatayaar ndikukanini. lanyuni ngiboro lu egielo elaf lakwasa kibiokinos ngiboro tadaun elap kiyaribun ngiche tayaka iyong asar mam tani efaida eyei loboro. Kama tokona na igielea iyong ibere ngini kibokin kuyaribuun tayakaa iyong asar. lanyuni iyong efaida lodiochichi lanyuni iyong anawi imiyio nabo akimiy ne edukan kangolo tadaun nabo kanene. sasa alonoyor aloiboyo aokona kaloko eyoi echida mee mam echida eyei echida wadaang apetun kolong echida eyamit ngitunga akoro mamngaropiya naitumiano togialac nganujae.